Takaye xhilalo hí nininga xhixi, ye'e tokoko hí híyee xhilavinyoxi, ye'e chonde. <hesitation> anria nani kaxi ña a chilaviño, chili takaye'e ndaxali tayaye'e naloilinchí.